Karazana amboninà fangaronà pizza fantako: misy saosy tômaty le hisorana aminanzy iny, de misy hena, de m- nao afaka misafidy na he- henan'akoho na henan'aomby na henanà lambo, de misy koa legioma ohatra hoe poivron de misy frômazy.